עִיש חייאה ג'יידה, כיתעלקּ באמואר בסיטה ו ولكין עמיקה. אלמקְסוּד הו אנכּ תעִיש מרתאח אלבּאל בְּלָא תּוּתר זאיד, ו תיכון מחָאטּ בנאס כתחבּהם ו כיחבּוכ, תיכון סחיתכ מזיאן, כִתנַעס מזיאן, כתחַקל מזיאן, תיכון ענדכ עֻדַאת פי חייאתכ ו לו כנת סג'ירה, תחס אנ ואקטכ מאשי דַאיְע, ו תלְקָא מַעְנַא פי אלאשיא' אללי כדיר, ו תשכּר עלא אלנְעַם אללי ענדכ, مهما كانت קְלִילה, בִּמַעְנַא אחר מאשי חייאה מת'אליה ו ولكין חייאה פיה תַוַזוּן ו מַעְנַא.